<hesitation> Gn'aminay ety sy da mampiasa bus loatry nolo any sa- am- an-drenivohitrign'any fa amle teo za nandeha tombily da ohatry mandeha Ranomena na mandeha Farafanga mandeha Midongy na mandeha Matangy fa e frais zany sy mitovy ohatry oe farafanga zao mety fitarivo ranomena roy aly ro matangy any dimarivo sy ray aly kokoa zay zany